Forse la lavastoviglie al e ancura pi cumplicà dë la lavatris përché a ie nen ël cestello ch'a gira, a ie 'na coza 'na coza suta ch'a fa, a gira e a spüa fora l'acua, però anche li a s'pìa l'acua, a s'pìa ël detersìu, al e al e ën funsiunament forsi al e ën po pi divers da la lavatris